لو رجعت خمسين سنة ورا أول شي أسويه وأروح أشوف كيف كانت الحياة بسيطة، أتخيل إني بمكان مثل الرياض قم- قبل ما تكبر بها الشكل، البيوت الطين والناس متجمعين في مجالس القهوة، أروح أدور لي على دكان قديم أشتري منه تميس أو صمون. بعدين أتمشى بين السيارات القديمة مثل الاند كروزر جيمس، وأسولف مع الشيبان عن أيامهم، وكيف كانوا يعيشون بدون ها الرفاهية الحنا فيها الحين كل شي بيكون هادئ وبسيط.